ब्लेंडर एक लाइन ती चालने उपकरन छे जू फोल न सबजी काजे पीसीने हेरी जूस बनावे। हेरमा दाल न मसालों न टामाटे काजे पीसीने ग्रेवी तयार करे दूद काजे फेटी फेटी न <hesitation> दूदें राबड़ी बनावने न काम देई। कांदा, सबजी, भाजी न सब काजे पीशने न काम देई। <hesitation> ने हेरमा जू की अपना रादवनें जोगा रवेचा गोनी आसानी ती काम कर देई। भड़ा भड़ काम कर देई इतरी क्वार मा।